मीडिया का लोगन की राय बनान मा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भूमिका हेगी। मीडिया के माध्यम ते हम जो जानकारी प्राप्त करत है। वह हामये विचार मा विश्वास और दृष्टिकोन का आकार दे देत हेगी। ई जानकारी किसी भी रूप मा आ सकत हेगी समाचार विज्ञापन सोशल मीडिया पोस्ट डॉक्यूमेंटरी या चर्चा। मीडिया समाज मा होने वाली हर घटना और मुद्दन को ई तरह से प्रस्तुत करत हेगी। एसे एक विशेष प्रकार की सोच और समझ विकसित होत हेगी। एके अतिरिक्त मीडिया एक समाज के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यान को भी दर्शत हेगो। और प्रभावित भी करत हेगो। ई प्रकार ते मीडिया को समाज में एक गहरा और स्थायी प्रभाव पड़त हेगो। जिससे व्यक्ति और समुदाय की सोच और निर्णय की क्षमता प्रभावित होत हेगी।